Sagale latest tun sagale taam yenan sagale yaani dhib yethee akha unga ngaano kandheni wonn tun won akaa hafkeki faaa. ishii dhekeni unga ngaano khadheni sisino dhikeyo itbuseni sokari kaskhaeni wolin Dhani jabesni kandeni chichireni dhub karai sisino itbufthe Mal karai khun hodhethu mukhate tan kas nethaa unga ngaano Khan dhub unga ngaano khati mukatee ithaaa